.مرجاني ډبرې د سمندري موجوداتو لپاره پټن‌ځای او د اوسېدو ځای جوړوي .ډېر ژوي له مرجانو سره ژوند کوي، یا د هغو له منځ څخه پیدا شویو واښو، نباتاتو او کوچنیو ژویو څخه خواړه ترلاسه کوي همدا راز مرجانونه د ساحلونو ساتنه کوي، ځکه چې د څپو زور ماتوي